لما <hesitation> قررت اتعلم السباحه كنت في حصه تعليم السباحه ومع كل حركه كنت اسويها كنت اغرق أكثر <laughs> المدرب كان يحاول يساعدني لكني كنت <hesitation> انقلب في السمكه مثل الماء <hesitation> انقلب في الماء مثل السمكه <laughs> بحس انكسرت <hesitation> ضحكت زملائي و <hesitation> صار فضول مني اطلع علي السطح كل شوي <hesitation> في الاخير ضحكنا و <hesitation> يعني ضحكت اكثر علي نفسي الصراحه بعدها التجربه اتعلمت السباحه بس هذا الحدث <hesitation> يعني ظلت في بالي كذكري صراحه ظريفه.